oyi ro oma dɛmu boite de conserve tomati ta tomati ta mubɛ tawe amu pɛ cune be hosin wa cune be hozin pine be hosin ɲu yi tu doron ami baba ami demusi abe benɛ ma de nucozo ɲuɓu'e mu a be benu nɛ ma vari nucozo to mu ɓɛ tawɛ amu ya'a be amu beso mara a ji pinne pinne a dan i dira tomu ɓɛse nucozo na mu ɓɛse ho mu yɛrɛ lena sii ɓa nucoza na nibe waati nɛ